Mi mama fe yna abature kko anaɓala gna ɗye birth day yna. Yi fe nɗye a ma mi ge ennyize ɓe, nmama de nbaba yi ɓa ga snu nurna ɗye ɓa ɗye sa mi manaa fe miga snu gbinada nyi, soɓode ma miɗdye-ɗye wye dna enyize ɓe kuma mi yi wyewye, hari mi xhni tnutnu ɓe mi snu de mi ɓwayi de mi kakpayi har mi ɓwa ynaɗyiɗyi mi ɗyi e gbe’o. yi efe masama nɗye kamata a gna miɗye ɗye mi ga snu gbmada, ko mi wu nago bida, ko mi wu kninu, ynna yna mi ga chni ɓe ga ɓwa nyi, mi ga snu gbmada ge soboda miɗdye du kuma mi dna e aza wye wye nhio. Mi mama fe kuma yi eɓe nɗde ma zaman go be snu gbmada ge dye ba bwa bi hari a gatu mmi ye. ɓa ɗye a tu mi ye nyi, hari ba ga kpami hari mi ga la tsi ba matsi zhi, hari mi ga la nyi go. Mi mama fe kuma yi efe masama ɗdye ga tsi mi ɓwari. o. ko mi tu chewyi na, ko a du jenagnu, ko a tsugni. Bida sososo nɗye mi ga la ɓwa ko na go bida, ko ena bida, ko pise, ko misi aynasnisni yi kpa sni ke yi snu gbamda hari yi ynayna ge dumi efe hna woyi efe nɗye zangoti nɗye he ɓwa yi esnu dna yna, he gna ha gode gi tswashe shna snu mi ga ɗye miɗye wye dna e nyize ɓe yna. He mama fe kuma woyi efe kuma nɗye ha nukodoza ha dengi, ko wzhi gabadaya a ga chegnnudof i e he ɓwari’o hari a bma he gbmada snu shnanɗye tswashe a snu ga ma he he ga da tsi efe yna nyi he ga snu kukari he snu gbmada de ha iyali, de ha dangi hari ɓedo lo ha za ge.